أفضل طريقة لبدء يومي هي: إني بصحي بكير بعد الفجر بصحي بكير ب اطلع اشم شوية هوا بكون وايد هدوء وايد هدوء ، بعدين بشرب فنجان القهوة أو الشاي و بحصل علي فطور لذيذ فطور صحي ، و اسوي شوية تمارين لي الصحة و اللياقة البدنية.